Perbedaan neme masik lutuk no masik kasar a sone masik lutuk a ana bisa fe ini rasa yang lebih pas kalo ini masik kasar a sone nanoka te de'en a lebih matua ma ini rasana tarata terus larutan lambat.